מ'זאל אויסוועלן א טיעם וואס איז גרייט מיט צו ארבעטן מיטן פלאנירן אזא מעמד, מ'זאל צאמרופן אינטערעסאנטע רעדנער, מיט אינערעסאנטע אונטערהאלטונגען און מוזיק אדער בדחנים וואס זאלן אונטערהאלטן די פארזאמלטע, אןם מענטשן וועלן געבן פאר אזא צוועק ווייל זיי וועלן מיטהאלטן די אווענט.